אַנַא לְעַאדַה כּנְחַדֶם חֲוָאלִי רְבַעִין סַעַה פִּלְאַסְבוּע, בִּנְסְבַּה לְעֻטְּל כְּנַאכּוּד תַקרִיבַּא תְּלָאת חַתּّى רְבַעָה אֻסְבּוּעַ פִּלְסַנָה, הַדִי לְוַקְת כִּיְעַאווּנִי נְרְתַּاح ו נְרַגְ'ע בַּלְטַאקַה לְלְחֻ'דְמַה.